Purtroppu maljetë dhi kutuni jan burë se jan fumijat di u terzu mondu çë shurbejën a un euru all’ura, a du euru all’ura, sfruttati, sottopagati e na gjejëm këto pethka te putillet, i blemë, gjith kuntent, e gëzonemi, ma prapa inveçi jan ghuaje.